<hesitation> bubobo, káyí bubo, amánì, amánì ká àá nyi elí bìà bù nyo ulu luulu bògòàmánì màa ówó ba kpalí ni bubutu àmánì ása ɔ̀fɔ̀ lèe àmánì, úni nyo ása <hesitation> bùyòvoè àmánì kíni ká a nyo bubutu à bùyòvoe àmánì, núùgúnù ù go ulu bubutuàmáni íɖì bubutu amání àlɔ úni nòo gúnu fɛ̀fɛ̃ úni ɔ̀fɔ̀ lèe àmánì úni ká zi nyì fɛ́fɛ̃ blù bubutu àmánì. úni bubutuàmánì kínì <hesitation> kayi úni ùú ŋɔ ása kele búá atíátí nùú atíatí kele èé ŋɔ nélèe ása kele bua nyì àtikésì blɛ̀ɛ fɛ̀ nélèe úni bàáa ɖo, ka òɖo wúléè úni ówó ba za nɔ ni bù ja ka à ja wuléè úni bà fó kayi bù fo, bàá yi bùe kayi bù bue ànàáa mù ni ùú nyi gágaa à mà nɔ̀ ùú nyi gága úni bàá zi ɖɔ̀ɖɔ̀ tu so ɔ̀wì èle bà yilɔ, bà yilɔ ɖɛ́ɛ́ ú nàá fu. kása bàáa yize elí ɖíí bubutu àni elílɔké ɔ̀fɔ̀ lèe àni káà bo ɖo kíni ká elílɔké, bà yilɔ kíni ká káèè tè <hesitation> úni no fù blù bubutu àni bùyòvoè áni àlɔ úni úni no fù. pam pam pam pam frutu tu tuutu. kíni ówò nì bɔ̀nɛ̀ bu zá kpalí ní sáká ówò nìgò lɔ lèe. kíni ɖí amáni ulu màaké ɔmi fia ɔmi ù nyo.